<noise> Raha resaka menasy ampianaragna atao amin'ny zaza alôgny, ny raha hita zao tokogny hiadivana amin'iregny, vôalôhany <hesitation> oe saziagna ôhatra oe misy mampianatra manao ny tsy rariny amin'ny zaza raiky, de saziana izy eh, <noise> dia avy akeo koa oh <hesitation> le zaza iezahagna asainy mivôlagna, le mpampianatra ezahina asainy mivôlagna zaza amin'ny fomba tsôtra; amin'izay mba azahoany tsy hampiikoropaka azy any ampianarana